Ny teknolojia zany da manana fiantraikany lehibe amin'ny fifandraisan'ny olombelo samy olombelo, manamora ny fifandraisana zany ny fisiann'io teknolijia io, kanefa kosany mety miteraky fahatezera ara-tsosialy;